Sport zagny mo za tsy mery magnagno fô fa anaty ny erinandro dreky indraiky fô za magnagno anatigny i ki trenty minita akeo za magnagno azy.